Eme one mai akun ute te naa sua leso nganceng pande beti tika laing <hesitation> aku danong perna pengalan naa ca ute iwo selama sua leso hitu ga panned beti tuka agu eme ngoo ite hsng ute iwo ca toe manaa dia kelolar agu toe ma cocok agu weki ngance pande katel weki pande reu weki.